स्टेथोस्कोप का उद्देश्य शरीर के अंदर की ध्वनियों को सुनने में मदद करता है। यह मुक्त रूप से डॉक्टरों और नर्सों द्वारा चिकित्सा जांच के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। स्टेथोस्कोप के माध्यम से चिकित्सक उद्देश्य होते दिल की धड़कन। दिल की धड़कन और दिलों को सुनो कर। डॉक्टर भेजें की सेहत को मूल्यांकन करते हुए। जैसे दिल में कोई असामान्यता ध्वनि। या मुरझाने की समस्या हो गई। और सुन प्रणाली फेफड़ों की ध्वनियां सुनकर डॉक्टर यहां जानो है। कि अस्वासन में कोई समस्या तो नहीं आई। जैसे स्थान आनो, निमोनिया या प्रोकाइनटेशन। ब्रैह्न्तुस्तैन ध्वनिया: पेट और आंतों की ध्वनियां सुनकर डॉक्टर पाचन तंत्र की सेहत का मूल्यांकन करते हैं। रक्तचाप, स्टेथिस्स्कोप का उपयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है।